Ékuhum néni ucaméén gakuhul yo néni yara gaséég sén ébaj jilé jilé jaju nuñumé éŋar urudo nékuhum yayu nak ulaaw jaraam émalum yaamé do émalulo nuraaw gapégum gagu go bépégulo imbi kindi ujoow unogéén ukaan éhajohi oli mé inja ukaan mé nupégul ékuhum.